<hesitation> muɛfobe ʒeledini mua nɛɛ safue la kɛbɔ <hesitation> ɛkuʒelee lafa kafɔnɔʒɔ ɛkuʒele ɔdu, mɛyɔ ɛkuʒele mua la yɔdu nayili, ɛfɔbadu nayili nua ebeoʒudu nikpa la, ebɔɔdu ɛsɛmusu, lametsikɣ meʒele edinie.ɛfuɛtuu ɛkuʒilidinie ɔnaɔ ikoetɔdu ofoneyni la, ayokole muu <hesitation> ayiʒatɔ nuu alo ɔbasɛ mɛfɛla bapɛ Ku abeʒeledinie. Ɛ mɛɛ ɛkuɛtuu ee ɛkuʒeledinie oneyuidu la. alɛ muayiʒatɔ la; dɔk eyuiɛfɛ la bapɛ kuu edinie obeʒele. Mu eyuiefe la <hesitation> ɔba kutuʒele; dɔŋk akele ɛkuʒeleani du nuu tatɛ kueli layɛ hɛ kumuɛyɔ ɛkuʒeledinie yɔdu nayili la eʒele komɛɛ ayiɣla momu nu obeʒele. Mɛ ikoele alɛkuɛdi alɛmuu ayifusɛ la aloo ayɛfuʒa ku eyuiɛfɛ la mɛ malɛ mueyuiedini laɛ ke ;mɛ tatɛfuɛ la ɔmaka kuu edinie obeʒele. Bua maaduɛ kuɛ nayili la, naatɛmu nobeʒele. <hesitation> dɔŋk ikoɛtaa ɔduɛfɛ ka kanuu ɛ alɛmu ayɛfu kakeyui la ahaŋ mɛkuɛ tɔyafusu la ɔbamu; ɛkuɛ tsɔyamuɛ la mu edinie eʒele kayi ɣtalafa.